عندما أفكر باللون الأحمر يرتبط إلي الكثير من ال <hesitation> المشاعر أولها الحب والعاطفة، فغالبًا ما يرتبط الأحمر بها وقل- قلوب الحب التي يرسمها الكثيرين، وأيضًا أنه يعبر عن القوة و الشجاعة، و يستخدم في العلم الوطني للكثير من الدول، و <hesitation> من الناحية الأخرى قد يرمز أيضًا إلى الخطر مثل إشارات التوقف وفي الإنذارات، وفي الثقافة الصينية الأحمر يعتبر لونًا للحظ والفرح.